गरम हावा का लपड भी कर लो कि बहुत गरम हावा चली रहेज और गरम हावा सबी इंसान होई। जानवर होई उका लिए थोड़ी सी हानी कारक रहेज लपड न लगेज कभी कभी इंसान न की उका से मृत्यु भी हुई जाएज। मतलब गरम हावा, गरम हावा से बचना का लिए व्यक्ति घर न मन रहेज। थंदा जगाप जाड़ पेड को सहारो लेज बाहर जंगल में जाएज तो घर न मन घर में रही। न न न वो थंदा उका में रहेज वातावरण में पर फिर भी गरम हावा बहुत हानी कारक रज। व्यक्ति का लिए और जानवर न का लिए भी क्योंकि वो बहुत नुक्सान पोचावज गरम हावा बच्चा न का बड़ा न का उल्टी दस्ट ये वो लगीजाज। बिमार पडीजाज गरम हावा पर उकासे बचना का लिए भी हुपाई रखें।